La wɛɛlɩ lo ru rɨ akɛɛpǝ le epɨ we kɨtɨŋkǝ. pɨ láa haa lǝ ziɔrǝ yǝŋ taa la nyɩŋ pɨ wǝ. Worokoyǝ lo co akɛɛpǝ sa kpɨlo., Arɛɛbǝ pɨ kpii Pɨ láa haa nyɩmaasɩɩ la vɔɔɖǝ oturu vǝ́nɨ a la nyɩŋ ŋwɨ wɔɔ, a lɨŋ taa anyɩŋ ŋwɨ.,Ŋpɨ akɛɛpǝ sa la arɛɛbǝ pɨ kamɨ fáŋyǝ rɨ tɨŋtǝǝ Akɛɛrɛbǝ pɨ, pɨ lée kpii rɨ gʊkpǝ pɨ láa haa anyɩmaasɩpǝ, pɨ kamɨ kouyǝ akpɛɛpǝ, atɨtɛrɛmɩpǝ, arɛɛbǝ pɨ láa haa wɨ ri wowoyǝ kasisii pɨ láa haa nyɩmaasɩɩ wǝǝ. turu nyɩmaasɩɩ ŋwee nɨŋ taa nyɩŋ bɨ wɨ lée fii na wɛɛ duturǝ ɖi pɨ láa haa ŋwʊ. Akɛɛrɛɛbǝ rɨ bɔɔrǝ Worokoe lo co pɨ wɨ ponu Pɨ lóo ku lǝ áa nya gakǝ paape kǝ́ pɨ lǝ́ǝ pɨlɨ lě ekeeriyǝ wɔɔ, ŋwɨ wɨ lóo ku oturu wɨ lée fii lǝ wɛɛwǝ, otukpǝlo, arɛɛbǝ pɨ kamɨ yeeyǝ lǝ́ǝ pɨlɨ ekeeriyǝ rɨ atɛɛkǝ ŋpaŋpa Yeeyǝ kʊnyɛɛyǝ Mɨ rʊŋkpaa. Pɨ lǝ́ǝ pɨlɨ otui kɨto vǝ́nɨ ya anyɩŋ bɨ wɔɔ, oturu kǝ́ yée yee kɨ la wʊ pɩ kɨ le piri pɨ pɨ pǝǝ tɨ pɨ kǝ pǝ wɔɔ, oturu ya yáa taa wʊla gʊŋrǝ laŋkpɛ Kɨto ŋpɨ akɛɛpǝ sa arʊʊyǝǝ pɨlo otuyee wɨ lóo ku oturu laŋkpɛ lǎ anyɩmaasɩpǝ yǝ́ǝ fɨ kpɛɛmʊrʊʊ mɨ pɨ. Oturu wɨ lée fii lǝ wɛɛwǝ yɨŋ taa la nyɩŋ bɨ.